Ane anea yam bisa hehono anaka wai eim kuat emele hohoe maane liki, liki ede hoh <hesitation> anamo wi ijade <hesitation> neho akuese ane liki ane likide usati atarue wile weiti se waile weiti akuese atarue yaya hela'e nakohorese hasunue yaya helaiho wale, bisa esidi yele, sewaile sidi, <hesitation> lomiliki haromi liki wai si nele loyane se loma nikiki sepu asone, ason sepu anemata <hesitation> ayemina kuese hono maheute maheute maike paike sude pei milude, pai wurede, nakohore bisa ane hapa ane ane ako eyneyele nakuase anane nya ewaiwe'i nakore se aane sepuho mo nelu ekarwa renakore anaamu wai hapayele sepuke <hesitation> pitiyelo akose a'anehona kore setina kmoane ane ne mowaiho yele.